شوپرک خپل وزرونه یوازی د الوتلو لپاره نه کاریی دی خپل وزرونه د ځان پوښلو لپاره هم کاروي، لکه چپنه پر ځان اچویی ځینې وختونه داسې معلومیږی لکه کوشنی چي ځان پټ کړی یی کله چي يخ سی، نو وزرونه پرځان راتاو کي او ځان ګرم ساتي وزرونه يې د خبرو یا اشاره کولو لپاره هم کارېږي، یو بل ته خبرداری ورکویی د خطر په وخت کی یی هم کار یی